mə kʊn yəəm kə dɪ fəyɛ ɪng mɔɔm, mə dɪbɪn tɪmmɛ mɛ, mə kɛshɛ tɪmɛn nɪn bɪnɛn mɪ mə yəə dɪ nəə, mɪ bɛɛn dɪ wəndə, ɪng bɛɛn dɪ bɪ dɪk tɛ ə nəə kɛ tɛ rə ə chəyyɛ dɪ nəə yəəm mɪ sgɔ tɪm kənbɪr mə yɪɪ tɪɪkɪr fɪ mə yə wɛ ɪng fətɛ kənbɪr, bɛɛn ɪng lɔng tɔ kwəl-kwəlɪ, tɛɛ mɛ ə ləmm mɪ nɪ bɛɛn ə fɪɪ, mɪɪ mə yəng nəkɪr kənbɪr mɪ bɛ ə fɪnɪ nɛ, mə ləmmɪnɛ shɪ mə fə kɪng nɪ lɔɔ ləpɪyəə tɔɔ yəng kwəkʊ shɪ fʊr lɔɔ mənghən dɔn təmɛ mɛ yəə dʊn tɪn kə dɪ fwɪn nɪ mɪ məng dəəm yɔrɔ ə lɔɔ bɔrɔlɔ, kəmɪ məng dəən yɔrɔ kɔ mɪ shɔkɔr tɪɪm shɪ bɪ nɛ bɔyɔn mərkə, bɪ nɛn mətwəlɪn ɪng nyəccɪyɛ, bɪnɛn bə nɛ kʊdʊ, be tʊ wʊrɛ mɛ, ə bəən mə dəttɪ bwəl bəən mɪn ɪng wə kʊmɪ wɔɔn nɛ lɔɔ. shanɪ shidu na daam kumɪ kɪ wa bare, bare wɪɪn sha tɔ wʊre ma yangin mangin yaan mang dɛ shwale ninxa dwaran dɛ kə mɪ been dɪ shɪrr kɔ fang yange kɔ na ma yang fɪ mɪ leka wɛ kɔ fange kwan nɪ dʊr iɪng mari nima n shong chumme kɛts ma kɔ yamba dɪ kwalme nugi iɪng wani rɛdɛ kə mɪ sha shɔk mɪ sha shɔk kɔ shidɔ ma ya wɛ nama fan wɛ dɔ kamɪ shami bare yambaa nen kaka ma wɛ kɔ shɪdo ma fʊkkɛ nɪ dʊr a dɪ wɪɪn dɪ fawe be ma yɔm yɔm kɛtɔ dɪ shɔ nɪ dɪ nen kashɪ sho a nɛn bu kɔ nama shardʊ tammɛ dang tamme bɪ yach karal bere bɪ yadi naa na yimbʊ karal bere wʊni ketɔ karalbere dɪ dɛttʊ nɪ kinnɛ kɔ kɪngnɛ shɪn lɛ king kʊ kɔ shɪn lɛ koralbɛrɛn shɛ shm iɪng wʊshɔ dang nanain yadi karal bɔrɔ kə bɪ ya dɪ naa wɪɪn dang ba fankuwɪ fankuwɪ mɛ kɛ wini kinnɛ iɪng dʊr mɛ shɛ. ma fʊ shɪ kə fʊk kana fokdɔ bʊttʊ shɪn a tɔb kana kə difʊktʊ bʊttʊ shɪn a tɔb kɔ nana daan lɛ wʊni bɪ birretʊ wɪɪn binən ba mwɔ yaam dɪ naan shɪ naba kwadu karal bɛle wʊ na kʊn dang wɛ nɪ ya dɪ karal bɛtɛ noiya dɪ naa na ya fɛka tɔɔn shɪn mangim lɛ mwɛ ba shwa ba debi diyɛ ba tana kunge nɪ yɪn na kan tir shɛ mwɛ shʊ a shʊm nɪ yabbi tɔ tɛɛ shɪn ba mang lɛ dɪya a lɛ wɔ timiyi shɪn bɛn nakin balɛm nia lɛm iɪng kumba ba a lɛm kɔ tɛɛn mɪ lem kɔ bɪ fʊkke nɪɪn kʊ tɛɛn mɪ a lem yani fani wʊm bwa dini fʊr nabi yara bibe nabbi shɪtɪn wɪɪn shɪn bwelme, shɪn bwelme shɪn bwelme shɪn kwana mɪ shɪn kwaname shɪn yenme shɪn yen mɔ shɪ tɛɛnme tɛɛn mɛ kabɪ lɛ kɛ yikki wɪɪn bʊʊ a lɔ wɔ yamba yamba ma lerɛn ingtɛ wɔ ma lere te wɔ nɪ dʊrr wɔ ma lere te wo ma fwaratimin tʊlangshin ya lɛlɛ tida wʊne ba kambwe bɪ dɛttʊ komi ba yɔm mwɛ a shʊli a shʊr bɪ wshim mwɛ washim bʊttʊ a wʊne kə tɪ shɪm laktɔ dang kədə ingbeen katishimlaktɔ kɔ bɪ debbi bebi kattɔ bwe bɪ yɔttɔ bɪ chɔttʊ kɛtɔ tɔ ya lɛte. yɪn daang wɔ nani tida wʊnɛ kə mɪ fɪ kə ma lang shirkɔ yafa nitʊrui iɪng yamba dɪya dɪ ngali yang fwaratin tɛɛbʊ mɪn yebi nana ma nɛ mwɛ kiɪn kuyen nabe dɪya kina kʊn na bang wɛ na ysngin lɔ lɛ, ba shɪ yir na bang mina dɪ yekum nɪ dettʊ chʊmti bɪ ngale, shɪm iɪng lɛ ba shɪ mɔn mɔn shʊnɛ wɛ wʊre naba twidɔ ba fantin kwan twam dɔkʊ ba yiɪnɪ bad bʊk ba yɛ dwakin mwɛ bwate kə bwe da kɔ bɪ dɛttʊ bɪ kʊttɔ fɪrɪ kɔ ma fɔn kakɛ kɔ, yabɪ warɛ shemin shɪ a lɔ lɛ kabɪ warang shemin shɪ a lɔ lɛ kabɪ warang shemin shɪ a lɔ lɛ kɔ kɔn bɪ dʊr bɪ tolen ba mang dʊ shr diidi bittɛ kɛ mɪ tottʊ bwɛl mɪ wʊre mɪ a shɪ monde yeme iɪng biddʊn shorks shɛ shidɔ for fore kɛ yen dinon ma fʊ kwan shɔ kʊshilɛ kushi lɛ shɛ nammwe detta kwalfiya bɪ dettin mɔn a kwashɛ bɪ ya yabɪ, tarkang ngaral kile bitikang tʊ mɔnds fan kɔmba iɪng mɔ nɪ durr yɛ wul monds ingne lɛ ba wul mondʊ wɛ ba tʊ wulmɛndɔ tʊktin. dɪ dɛttʊ mɔn dɪ hɛtʊ lɛ kəlɛ twɪɪn kɔ bɪ yɔtɪn bwam shɪlɛ a twɪɪnm lɛ ba yɛba twɪɪn mɔn wɔ ma twɪɪnm ma kɔn fankɔmba ba yɛ ba dɛb kɛn takənts ba deb ba dɪngkə nɪ kɔn dɪ nɛrang to a kwashe yɛ kəcchi yɛmen shɛ a kwalkʊlunkɔn tikər nɪbɔ kəbɪ chab kɔ, kɔn a dɛbbɪ war bwatɛ bɪ nɔtɪn shɪ ba yang fɪ mɔlɔ sham bəɪ shɪdɔ shɪdo kəshɪ yɛkɪm shenɛ lammɪnnɛ kɔ iɪng kə kɛn wʊttʊm fan wʊrkɪ dɪ bɪttishɪm kəkɛ wʊrkɪn shɪ mɪ mashɪtɔ kəkɛ kə dari kə wɔɔn kɔ bɪya dɪ shɪnɪ yabbɪ kɔttɔ a tera bɪ kɔttɔ tera fwa shɛ tɔ shɛ fʊrra kɪn shɛ bɪl shɪ kɔ bɪ nwata shɔr bɪ tikəng tɪn bɪ shatu shɪ fan komba nɪ dʊri kɔnan fan twara ba kəbəg wali ba dɛbbɪ lɛ bɪ shɪra kʊ be bɪ tita fɪnɪ ba shʊr fʊrrel bɪ matts bwam shɪ wɔɔ lɛ wɔɔ lɛ wɔɔ wʊtʊ yakɪ dada wɛ wɔɔ naan bɪyang yakə dada wɛ kəma yangin lɔ lɛ kɔ nama kw5 dʊ namɪ be bɛ mɪ kotʊ mɪ kərtɔ nɪba nungdɛ naan nɪbɔ yabʊ iɔ lɛ wɛ shɪdɪ dʊttʊ kʊdda kən tɔrɪm, kən dɪrin mwɛ kɔ iɪngmɔ nɪ ma yabʊ iɔ lɛ wɛmɪ dwatɔ mwɛ mɪn nɔton shɪ kə shɪnɪn tɔrɪm ma mɪ dɛttʊ kəlkʊtun mɪ nɛtʊ shɪ dɪ tortʊ wɪɪn kəbɪ bə mɪna dɪlɛ bɪ kw5nshɪm bɪ rɪm kɔ, tɔ kɪ yara yakɪ ngalɛ nɛbun kɪmə be ya twɪɪn mʊra wɔ yakɪ ngalɛ nɪnɪ a bɛ yabɪ nɔ mʊra, bwatɛ a bɪim ma kɪɪn ba sharɪm tamme bɪ mangtʊ kəlmɛ bɪ nɔrang tʊ kwala wɪɪnnɪ iɪng yɛkɪm kə dɪ ngaltɔ farre bɛ yan nɔwe bwalɛ ya nɔwɛ mʊra bɛ yanɪ bwarɛ lambwɛrr yanɪ bwarɛ lam bwara tɛ nɔn nɪi dʊr bwara bɪ ngatɔ dange nɔtʊ wɪɪnnɪ a tɪmɛn nɪyɛ kɪitɪmme ma kə yɪn na yam sham nɪ chɔ. chɔ dɪ kəng nɪyɛ iɪngmɔ mɪn fang kuwɪ sham mɪ dʊr sham iɪngmɔ nɪ mɪ ngaltɔ dɪbɪr wɪɪn yɛbʊ tɪmen nanɪ mɪn bwɛlin nɪyɛ dɪbɪr kɪ mɪn lɔ dɪ, mɪn bwɛl nɪye dɪbɪr bɪ nglta kuyeng tɔdʊ shɪriɪng nɪya yɛkɪmɪ rwandɛli na mwɛ yɛkɪm kwala shɪnɛ dɪbɪr iɪng nanɪ kuyengi kə tar lammɪna nɪ nwa kəm yɛ tɛɛnbon kɔ mɪ tɔ nɪya yan nɛ mɪ dɛttʊ cham bɪ twan lɔ dɪba twandɛ a dɪshʊ bɪ bɪ shʊbʊtɔ bɪ dɛttʊ shari ya bɪ wɔbbɛ kə bɛ ba dɛb bwatɛ ya ba nɔ wɛ a lɔlɛ kənɪ ya lɔ lɛ lɔ fang kɪɪnmba ba dɛb bwatɛ ba twɪɪni fantɛ tɪm kɔ nɛ lɛ nɔ kɔ nɪ mar, bɛ ngalkən tɔ wɪɪnls fʊnshɛ ngɛ kə wɪɪn lɔ fʊnshɛngɛ bɪns kɔ shɪ bɪ dadɛ yɛndɛ dɪ nɪ a kodʊ dɪ bɛ na fam fwanin na lammina a bang kamɪ nwa bɪ kwantʊ yɛl kw5r kʊ, mɔ mɪ dɛbbi bwatɛ mɪ tɔ nɪ a kwər wɪɪn mɪ yang bwantɛ ingnɔ dama a kwər nabi mwaldɔ dʊnni kɔn shɔli mɪ iɪng fʊnshɛngɛ dɪ ngalinɛ shɪn bɛ ma be wɛ ma yidi shʊn na farmɛ nama choddɔ mɔn kantʊ iɪng shwiti mɪn bwatɛ dini fan ingns mwɛ shɔd shddɛ tɔ kanɪ nɔkɔ bʊttʊ mɪn a mar mɪ wani nami kɔttʊ yɛl wʊ mɪ kɔttu yɛlwʊ bɪ yɔyɛ mɔmi dɛttʊ shwali. mɪ dʊ bɪ malnitimɛ dongʊn fʊnshɛngɛ a dʊr dongin fʊnshɛnge dɪ fʊnshɛ ngɛ mɪ nʊta kʊdʊ mɪn mɪ ya nɛɛ wʊtʊm a kwən shɪ mini dine yɛl, dɪ yaltɛ dɪ dəngkə bɪ kwashag yɔttin bwan bɪ shʊtʊ shʊmi yabɪ yɔyɛ kabɪ yɛ yɛ kɔ kuldi wʊrʊ mɪ man kə mɪ mari kʊ niba kwər dɪ kwatʊ yɛlshiyɛ mɔ shʊbbi wangɪn bwɛl fʊn shɛngɛ mɛ kʊl dɪbɪr dɪ ballɛ dibɛ fiim tɔ